Hawlu lesdi mai pewol on. ummatoore lesdi mai anda dume on hawlu guldum Sam, lesdi mai do nder pewol on tan. ummatoore lesdi mai vowi be pewol mai den Bo be Wala rema ngam soinde iyende do, Audi fodata. pewol mai do vela ummatoore lesdi mai warti to be nani guldum sedda ni be torran masin.